तेरा के लिए कोई कपड़ा भी हो वाज़ की भाई। अपन तो अपना खोदरा में कोई चड़ी पेने ली नु चली जा वाज़। कोई तेरना के लिए भी कोई कपड़ा हो वाज़। ये सब तो इत फोक्टी बात न छे। ये सब अमीर अमीर बड़ा लोग रहेज। उका सब चोचला रहेज ये तो। तेरना के लिए कोई कपड़ा हो वाज़। तेरना के लिए कोई कपड़ा नहीं रहेज। एक चड़ी रहेज, चड़ी पेनो न कुदो <hesitation> खोदरा में। ने कई टेरने से तो महरी पुरानी याद ने जुडी रहे। जब हम छोटी थो तब हम खोदरो में या क्लंबर नहातो थो मजेदार। पूरा दिन खोदरआ में तरतो रहतो थो।